Marefu e lati gurna muɗum fu dow jorndi e tawa jeloɗe e tawa e nder majji, faɓi yorngo e wodi. E wodi bosahol ledde e ɗo fu latiɗi gurnan muɗun du woni yasa wana nder diyam. E wodi kol inkoje dow leɗɗe hono-hono guliri, hojontala, E wodi e nder giltci latiɗi abada e yasi tan wani natta ndiyam gira ma e tawa nder, e wodi bolle mun latiɗde e ɓikkorde <noise> muɗum sonyaɗaɗe <noise> fu e abada yasi woni.